<hesitation> kidi barro xhentiona xadachona, nruxhi casuela dixhuxentiuna salten, kueni casuela de barro, ihó kidanguana nruchí o una sopa ho ina su ngueni de barro nraxhetió naxatuna saltén.